بلاء، أكيد، طبعا، لازم الشباب يكون له دور كبير في الحياة السياسية وفي القرارات السياسية؛ لأن الشباب هم اللي يمثلون المستقبل، يمثلون فئة كبيرة من المجتمع. فلازم تكون آراؤهم مهمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم المستقبلية، والمتعلقة بحياة أولادهم. لازم-لازم أكيد يعني الشباب يكون لهم دور كبير في السياسة. يكون لهم دور كبير في.